<laughs> Sɛ nka me wɔ metaa ankasa me restaurant a, nka nnuane a mɛnoa paa, yɛha yi deɛ woyɛ a nnuane a nkrɔfoɔ taa di paa no <hesitation> nkwadaa deɛ aduane a bɛpɛ yɛ moo, na mmom mpaninfoɔ deɛ nnuane a bɛpɛ paa nso yɛ fufuo. Nti nka nnuane a mɛnoa no hɔ paa titire ne fufuo, ne nkwane no nso maayɛ no soronko soronko, different different different, sɛ woba ne yɛwɔ fufuo ne abunu abunu nkwane, nkatenyaadoa, yɛwɔ abɛ nti woyɛ nkwane no assort assort different a <hesitation> nti sɛ me restaurant a nka aduane titire paa mɛtɔne no wɔ hɔ ne yɛ fufuo na maanoa ɛmoo nso kakra de aama nkwadaa no, ne bi nso wɔ hɔ a bɛnni moo <hesitation> bɛnni fufuo nso bɛdi moo nti saa nnipa yi ɔba na ɔɔtɔ moo a, wobɛtumi aama no fufuo nkwane na ɔde aadi. Binom tumi de moo di light soup, na ɛmoo ne kontomire nkwane, moo ne katenkonto <hesitation> nti nka aduane paa deɛ mɛnoa no me restaurant hɔ deɛ yɛ fufuo, ɛfisɛ fufuo deɛ dodoɔ na aa ne di fufuo.